Ny ten̈a azoko honon̈o mampalaza ireo Espan̈a àby io, misy raha ze plan-drô ze boaka amin’ny vary. Vary zen̈y ten̈a bazin’ny raha io. Paela zen̈y anarany. Spesialy fekiny raha ze. Irô zen̈y ten̈a mahay mandoky raha io. Aharakan-drô raha maro anatin̈y ao. Abaka iô amy zay <hesitation> <noise> la fetin-drô dônko tsy ten̈a misy haiko la fety ai. Fa ze zen̈y ten̈a ny azoko honon̈o araiky ze.